ʻAno maikaʻi wau ma o ka hoʻoulu meakanu a me ke kanu ʻana, akā ʻoiai wau e noho nei ma ka ʻaoʻao komohana ʻo Oʻahu kahi wela loa a ka lā kapakahi. ʻAʻole maʻalahi loa ka hoʻoulu ʻana i nā meakanu a me nā pua. Akā iaʻu i noho ai me koʻu kūpuna ma o ʻo Maunalua, ua hana nui koʻu ʻohana ma o ka māla a me ke kanu ʻana.